man kulineran tu dak pernah karne kite lanang kan nah paleng makanan yang hobi tu mi ayam nah kalu mi ayam mao hobi, karne lemak bae mi ayam tu nah kalu bakso seomor idop awak belom pernah makan nye karne ngape ngeghai makan bakso tu takut gek di campor wong dageng tikos make lom pernah nian makan bakso tu, paleng mi ayam tula mi ayam tu juge kap- mbeli mi ayam tu yang paling lemak men uji awak di sikak tu, di jalan batikan karne jalan batikan di pertigean tu lemak nian mi ayam nye, seluruh jogja situlah yang paling lemak mi ayam nye, ade soto juge, soto soboh soto soboh tu di je tamsis lemak nian bapak tu kuahnye <noise> banyak lemak tetelannye apelagi kan pakai sate- satean itu ay lemak nian.